Yaputuka vaera yande rembibonde reta yandepope, jaeko opata yaeka yande mbae kɨa kɨa, yarajata landeriape, ñamoakï, oime yave ñanoi ace, ñañono jee, yamboruru, yaipokɨtɨ, mokoɨ, mboapɨ yee, jare yayoe kavi yande puere vaera ñamo tini kavi